حنفتح عند التطبيق اللي نبغى نحمله على جوالنا وحيكون في جنبه <hesitation> كلمة تثبيت، حنضغط عليها وبس يحمل، لازم يكون في نت جيد، وبس يحمل يصير مئة بالمئة حينزل على الجوال وحتقدر انه تفتحه وتدخل فيه بياناتك وتقدر تستعمله كاي تطبيق.